Ман бештар кореро меписандидам, ки бо сафари хизматӣ алоқаманд бошад. Чаро? Зеро сафарҳо ба ман имконият медиҳанд, одамони навро бишиносам, фарҳангҳои гуногунро таҷриба кунам ва ҷаҳонбинии худро васеъ намоям. Ҳар як сафар, ин як дарси нав аст.